هل التعليم مهم للمجتمع ولا لا؟ طبعا مهم جدا مفيش مينفعش <hesitation> مجتمع يرتقي بالناس اللي موجودة فيه من غير تعليم كويس لو الناس كلها متعلمة وفاهمة ازاي تتعلم وتذاكر وتسعى ع الحاجة اللي هي عايزه تعملها و ت- و تنمي نفسها ف المجال كل واحد يبقى شاطر ف مجاله ويعرف يعمله كويس أعتقد ده هيأثر ف المجتمع جدا وهيطوره أكتر بكتير من بلاد تانية ف أعتقد ان التعليم مهم جدا لأي مجتمع